Egä ütsigu inemise vastutus ütiskunnah um periselt peris suur iks. Ku kõik uma vastutusõ häste kandnuq ja arvo saanuq as'ost õigõhe, sis olnuq jo terveq ütiskund hoobis tõistsugunõ.